Cwii siaⁿnto, ñequieenꞌaaⁿnchonquincho ñjeeⁿ, ñequieenꞌaaⁿnchonquincho ñeeⁿ, ñequieenꞌaaⁿnchonquincho ntquieeꞌ, ñequieenꞌaaⁿnchonquincho yom, ñequieenꞌaaⁿnchonquincho ꞌom, ñequieenꞌaaⁿnchonquincho ntquiee, ñequieenꞌaaⁿnchonquincho ndyee, ñequieenꞌaaⁿnchonquincho we, ñequieenꞌaaⁿnchonquincho cwii, ñequieenꞌaaⁿnchonqui, ñequieenꞌaaⁿncho ñjeeⁿ, ñequieenꞌaaⁿncho ñeeⁿ, ñequieenꞌaaⁿncho ntquieeꞌ, ñequieenꞌaaⁿncho yom, ñequieenꞌaaⁿncho ꞌom, ñequieenꞌaaⁿncho ntquiee, ñequieenꞌaaⁿncho ndyee, ñequieenꞌaaⁿncho we, ñequieenꞌaaⁿncho cwii, ñequieenꞌaaⁿ, ndyeenꞌaaⁿnchonquincho ñjeeⁿ, ndyeenꞌaaⁿnchonquincho ñeeⁿ, ndyeenꞌaaⁿnchonquincho ntquieeꞌ, ndyeenꞌaaⁿnchonquincho yom, ndyeenꞌaaⁿnchonquincho ꞌom, ndyeenꞌaaⁿnchonquincho ntquiee, ndyeenꞌaaⁿnchonquincho ndyee, ndyeenꞌaaⁿnchonquincho we, ndyeenꞌaaⁿnchonquincho cwii. Ndyeenꞌaaⁿnchonqui, ndyeenꞌaaⁿncho ñjeeⁿ, ndyeenꞌaaⁿncho ñeeⁿ, ndyeenꞌaaⁿncho ntquieeꞌ, ndyeenꞌaaⁿncho yom, ndyeenꞌaaⁿncho ꞌom, ndyeenꞌaaⁿncho ntquiee, ndyeenꞌaaⁿncho ndyee, ndyeenꞌaaⁿncho we, ndyeenꞌaaⁿncho cwii, ndyeenꞌaaⁿ, wenꞌaaⁿnchonquincho ñjeeⁿ, wenꞌaaⁿnchonquincho ñeeⁿ, wenꞌaaⁿnchonquincho ntquieeꞌ, wenꞌaaⁿnchonquincho yom, wenꞌaaⁿnchonquincho ꞌom, wenꞌaaⁿnchonquincho ntquiee, wenꞌaaⁿnchonquincho ndyee, wenꞌaaⁿnchonquincho we, wenꞌaaⁿnchonquincho cwii, wenꞌaaⁿnchonqui, wenꞌaaⁿncho ñjeeⁿ, wenꞌaaⁿncho ñeeⁿ, wenꞌaaⁿncho ntquieeꞌ, wenꞌaaⁿncho yom, wenꞌaaⁿncho ꞌom, wenꞌaaⁿncho ntquiee, wenꞌaaⁿncho ndyee, wenꞌaaⁿncho we, wenꞌaaⁿncho cwii, wenꞌaaⁿ, ntquiuunchonquincho ñjeeⁿ, ntquiuunchonquincho ñeeⁿ. Ntquiuunchonquincho ntquieeꞌ, ntquiuunchonquincho yom, ntquiuunchonquincho ꞌom, ntquiuunchonquincho ñenquiee, ntquiuunchonquincho ndyee, ntquiuunchonquincho we, ntquiuunchonquincho cwii, ntquiuunchonqui, ntquiuuncho ñjeeⁿ, ntquiuuncho ñeeⁿ, ntquiuuncho ntquieeꞌ, ntquiuuncho yom, ntquiuuncho ꞌom, ntquiuuncho ntquiee, ntquiuuncho ndyee, ntquiuuncho we, ntquiuuncho cwii, ntquiuu, nquinꞌoomncho ñequiee, nquinꞌoomncho ndyee, nquinꞌoomncho we, nquinꞌoomncho cwii, nquinꞌoom, quinchoñequiee, quinchondyee, quinchowe, quinchocwii, qui, ñjeeⁿ, ñeeⁿ, ntquieeꞌ, yom, ꞌom, ntquiee, ndyee, we, cwii, cero.